So aɗe defana galle kiɓɓo, panɗinaa najini, panɗinaa lanɗan e sikkoro e ndefuuji. Sabi a tawan wonɓe ñaamataa lanɗan. A tawan wonɓe duu ɓe njiɗaa sikkoro heewngo. Ɗun e hono muuɗun jon kaa. Sabii <hesitation> ɗee kulle fu ana annda keewal mun ana jogii rafi cellal.